ट्रांपेड़ एक बाजा बा को रेवे उनिये जो प्रोग्राम ना में बजावे जसा की कोई मर जावे उनिये ले जावे। मसान में तो ऊ में बजावे शादियां की नगशिया में बजा रें वे लो प्रोग्राम ना कोई और तोमर उमैं बलवि की तुरही में रखे वे जो एक वाद्य यंत्र रेवे बजा बा को <noise> जे ऊनिय प्रोग्राम ना में बजावे। यो पित्तल को बनियों रेवे जीका दो मुंडा रेवे बीच में जलेबी की नई से <noise> घूम रेवे जे एक मुंडा से फुक दे वे अर एक मुंडो भोंगला के नई से रेवे जीमे होर आवाज आवे इमें बटन भी रेवे दबाबा का जन से आफ़न अलग-अलग साउंड ला सका अस्या को ट्रम्पेट रेवे जो बाजाबा में काम आवे।